பல்வேறு வகையான ரேஸர்கள் உள்ளன அவற்றுள். கார்ட்ரிட்ஜ் ரேஸர்கள் பாதுகாப்பு ரேஸர்கள். நேராக ரேஸர்கள் மின்சார ரேஸர்கள் எபிலேட்டர்கள். வேரிலிருந்து முடியை அகற்றுவதன் மூலம். ஒவ்வொரு வகை ரேஸருக்கும் அதன் தனித்துவமான. பண்புகள் நன்மைகள் மற்றும் நோக்கங்கள் உள்ளன.